Ke nthia ku guxi guchijno kunia o ke nch'on <noise> thi kon nch'eban nixrakin nda chrjeba ndatuchinayeba ndatsi naguxina tsayesa se'e se'e yesiba nda sinesi tsayesi kane onisundaa nk'e thi ru'isi o ru'u nese na runda tuchjina yesi na yesi texi kuxina nch'e ba relincha' kuxijnona nexinxi rebusna kuniana nixin nchi <noise> rikasi tsi tasen kant'a sun si o ndene yesi si ch'onda thji ni sea da chrjeni khjirn nda deani chia ndaxin tendasi nchia calle ni su patiu' ni su nk'e pero ti cosa nchu tathjini na nche si rikasi thinge ndasjon sen si ndanesi cherikasi che si nda thi thi nch'esi.